اَوسَط چھُس بہٕ سوشل میڈیاہَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ دۄہ زْ ,گٲنٛٹہٕ تہٕ ترٛووُہہ منٹ گُزاران۔ یہٕ چُھ یومیہ آن لائن سرگرمین ہنٛد اوسط. پانٛژترٕہ, فیصد حصہٕ تھاوان۔